د روسیې پخلي یو ډېر خوندور خوند لري چي د یخې هوا، پراخو ځمکو او تاریخي بدلونونو له امله یې ځانګړې بڼه اخیستی ده. <noise> روسي پخلی ډېر ساده خو غذایت لري، لکه: کچالو، وریځې، شیدې، بوره، هګۍ، کب، غوښه او سبزيجات، لکه، چغندر، ګارزې، پیاز او شلغم ډېر خوړل کېږي. مشهور خواړه یې د چغندرو سوپ دی او اکثره د غوښې یا د سبزيجاتو له شوروا سره تیارېږي.